د غاښونو پاکوونکي یا خلال دندان د غاښونو ترمنځ پاتې خواړه لرې کولو لپاره کارول کېږي. دا د خولې بوی ښه کولو او د غاښونو د روغتیا ساتلو لپاره اړین دی. د دې وسیلې په مرسته، انسان کولی شي د غاښونو ترمنځ پاتې ککړتیاوې لرې کړي.